أحسن درجة حرارة في النهار وبالذات مع الشمس والحر وكدا إن هيه تبقا من تلاتة وتلاتين لغاية ستة وتلاتين تبقا كويسة. وفي الليل عشان برده منحسش بالبرد فأفضل درجة تكون بين الستة وعشرين تمانية وعشرين سبعة وعشرين.